कपड़न के लेखा टॉपिक्स के कई प्रकार होला जइसे उनी टोपी या सजावटी टोपी जौन खाली देखावे के खातिर होला। उनी टोपी के प्रयोग तब कइल जाला जब ठंडी लागेला जइसे कान ढक जाए गला ढक जाए और ठंडी <hesitation> सर में ने लग पावे लेकिन सजावटी टोपी के प्रयोग देखावे खातिर कइल जाला ताकि <hesitation> उ सुंदरता में वृद्धि करे। और ओकर प्रयोग धूप से बचलहुं में कइल जाला ताकि सर पे ढेर धूप ने लागे। एह प्रकार से हम ए कही सकिला कि ठंडी में अलग प्रकार के टोपी और गरमी में अलग प्रकार के टोपी इस्तेमाल कइल जा सकेला। टोपी के सर के बचाव के खातिन एक अच्छा उपकरण मानल जा सकेला।